U’ ngë njoh animej çë kanë <hesitation> çë janë pa sy, pero mënd jet se sistir ndo animall çë u’ ngë njoh o animej të vegjij çë ngë kanë sy, forsi rrinë përposh ujët o te ndo dejt, ndo lagh, ngë e di, u ngë i njoh.